Xu̱kúꞌ tsúú khúwá náa̱ iyaꞌ <hesitation> ra̱ꞌkhááꞌ má indóó má e̱gi̱ꞌ ñajuu̱nꞌ rá, aan tsú naju̱mu̱ ikhúún rá. Xtáa̱ tsú nutháa̱n xa̱du̱ mbáá mbáá xkúꞌ tsú nataxi̱i̱ gigaba ríndoo̱ na̱ka̱nú naga̱ja̱a̱, ma̱goo- ma̱goo- imba̱ xkúꞌ tsú xtáa̱ náa̱ iyaꞌ ri̱gaba̱ má o̱ gu̱bó xtá ithúu̱n rí ri̱gaba tsú maxiinꞌ, naꞌphuu̱n numuu rí mba̱ꞌjuu̱n mba̱ꞌjuu̱n segúrú jamí xúꞌkhu̱ má rigá xuñúu̱ꞌ rí naꞌphi̱ mangaa. Xúꞌkhu̱ má júwá a̱gu̱ mangaa aan júwé náa̱- náa̱- iyááꞌ. Xúꞌkhu̱ má júwá xa̱wíꞌ mangaa agoo itsí traꞌjii̱n xkúꞌ tsúgi̱ꞌ pero nandoo má najúwé náa̱ majñu̱u̱ꞌ má iyaꞌ. Jamí xúꞌkhu máá júwá má i̱ꞌwíínꞌ tsúú e̱gi̱ꞌ-e̱gi̱ꞌ- e̱gi̱ꞌ- tamba e̱gi̱ꞌ tamba ithúu̱n chákii̱n má ñajúu̱n ikhii̱n jamí xúꞌkhu̱ má júwá máá mbaꞌja má inii tsú gu̱boo mangaa.